gott kvöld nemendur í níunda bekk grunnskóla eru margir mjög gramir yfir að hafa

ekki getað tekið samræmd próf í íslensku og ensku í síðustu viku menntamálaráðherra hyggst ákveða í vikunni hvernig brugðist verði við og Menntamálastofnun hefur ráðið óháðan óháðan aðila til að fara yfir allt ferlið til mín Þorsteinn Sæberg formaður

og Arnór Guðmundsson forstjóri Menntamálastofnunar velkomnir ef ég byrja á þér hvað gerðist eiginlega hvers vegna í tvígang ég vil byrja að segja

þetta er mikið áfall fyrir starfsfólkið okkar

þetta er áfall fyrir sveitafélögin og skóla sem hafa undanfarið ár verið að undirbúa á Drangsnesi fengu menn til

sérstaka tengingu inn í skólann

búið að kosta fullt af peningum og svo klikkar þetta bara mikill undirbúningur hjá

aðilum og ekki síst er þetta áfall fyrir nemendur og foreldra sem ekki fá endurgjöf á sinni stöðu góða mælingu á sinni stöðu við lok grunnskóla en hvar liggur hundurinn grafinn hver er til dæmis þín ábyrgð á þessu máli sko Menntamálastofnun ber ábyrgð á framkvæmd prófanna og sem forstjóri ber ég ábyrgð á framkvæmdinni það eru aðrir aðilar sem sjá um þriðji aðili sem sér um að reka þetta sem var notað við

það urðu mistök hjá þeim aðila við þurfum að grafast fyrir um það hvar það liggur við höfum fengið óháða aðila hjá okkur til þess að skoða

samskipti við þetta fyrirtæki nú kom fram í fréttum áðan í máli þingmanns Sjálfstæðisflokksins að

að það hafi ekki verið neitt plan b var ekkert plan b fyrst vorum með plan b við vorum með pappírsútgáfur sem við gátum sent til skólanna síðan þannig að það sé hægt að þróa þau

og þá er spurning um flókna gagnagrunna á tveimur stöðum eða einum það er meiri áhætta

hvernig blasir þetta við ykkur skólastjórnendum

vitni að þessu klúðri í síðustu viku jú jú síðasta vika er náttúrulega óásættanleg það er ekkert hægt að segja neitt annað og þessir tveir dagar fóru illa maður hélt að þetta myndi ekki endurtaka sig eftir miðvikudaginn sem sem var náttúrulega fór illa bara í skólum um allt land það gekk þokkalega

á fimmtudaginn en svo endurtók leikurinn sig á föstudaginn og og eftir á að hyggja

er þetta algerlega óásættanlegt hefði átt að hætta bara við samræmdu prófin eftir íslenskuprófin nei það fannst mér ekki mér fannst að það átti að gefa þessu sjens og og miðvikudagurinn í raun og veru það sem var að á miðvikudaginn fyrst og síðast

að bregðast skjótar við þá en það var gert á föstudaginn það var stoppað mun fyrr en auðvitað alls ekki gott að svona geti endurtakið sig tvisvar því eftir miðvikudaginn var okkur sagt að þetta væri nánast eins og einhver hefði gleymt að setja on takkann á einhver tæknimaður úti í heimi en svo kemur annað í ljós á föstudaginn þetta er eitthvað djúpstæðara það er eitthvað eitthvað mikið í gangi og mikið að hvaða skýringar hafið þið að þetta yrði í lagi hvaða skýringar hafið þið svo fengið hvers vegna fór þetta svona á föstudeginum ég fékk skeyti frá forstjóra þessa fyrirtækis

í morgun og þar skýrði hann frá því að eftir ítarlega skoðun höfðu þeir komist að því að það voru mistök í uppsetningu á þessum gagnagrunni það er þá stærra undirliggjandi vandamál heldur en kom í ljós á miðvikudaginn en

er þetta fyrirtæki þá ekki

hæft til að sinna þessu fyrir ykkur þetta er fyrirtæki sem starfar í mörgum löndum lagði fyrir eins komma sjö milljón prófa á síðsta skólaári

eina sem klúðrast hjá þeim það urðu mistök í hundrað og tíu af þessum þetta er eiginlega óþekkt hjá þeim líka kæmi til greina að fara aftur í

nei það finnst mér nú ekki við lifum á rafrænum rafrænum tímum og það þarf náttúrulega

áfram en

að við veltum fyrir okkur hvort þessi tegund af samræmdum prófum eins og við þekkjum eigi að vera mikið

framtíðar ég held að það sé hægt að nýta hlutina öðruvísi rafrænt og vera með annars konar rafræn könnunarpróf í gangi fyrir skóla sem ekkert endilega þurfa að byggja á

heldur að menn geti nýtt sér slíkar kannanir miklu meira og jafnar yfir skólaárið til að kanna stöðu nemenda varðandi þau hæfniviðmið

á hverjum tíma enda held ég

samræmd próf eins og þau hafa verið upp á síðkastið séu ekkert endilega að meta hæfni nemenda taki ekki tillit til einstaklingsmiðaðs náms eða hvað ertu

ég held bara að þau víðtæku hæfniviðmið sem liggja til grundvallar í aðalnámskrá grunnskóla að það sé ekki nema lítill hluti þeirra prófaður í svona tegundum af

samræmdum prófum ég held að það sé hægt að þróa þetta miklu betur og svo lifum við eins og ég segi á rafrænum tímum þannig að nemendur ættu að geta fengið námsmatið

leið og þeir ganga út úr stofunum sínum já bara strax niðurstöðurnar strax það sé hægt að vinna strax með niðurstöður úr styttri og og öðruvísi gerðum samræmdum könnunum sem hægt væri að nýta sér í skólakerfinu eru þetta einhverjar hugmyndir sem þið hafið verið skoða hjá þinni stofnun já algerlega þetta er virkilega sú átt sem við viljum stefna að með prófin að þau séu

mæli fjölbreytta hæfni og nemendur fái strax endurgjöf sem skýrasta endurgjöf líka en nú er þetta ekki í fyrsta skipti sem samræmdu prófin eru gagnrýnd í fyrra var mjög hávær umræða prófin af öðrum ástæðum ekki vegna þess að tæknin klikkaði heldur er er kannski kominn tími til að hvíla í saumana á hvernig sé best að standa að þessu mati á hæfni nemenda ég held að menn verði

að hugsa málin skýrt núna og fara í gegnum

ég held að það sé

gott tilefni til að fara í gegnum þetta og fagna því að

menntamálaráðherra vilji skoða þetta vel við viljum skýrar línur hjá okkur hvað á að gera og við viljum gjarnan þróa prófin

hvað ætti ráðherra að gera núna á hún að leggja prófin fyrir aftur

að sleppa þeim í ár hver ættu að vera næstu skref ég er út um allt land og auðvitað hafa menn mismunandi skoðanir á þessu ég held hins vegar að fyrirlögn samræmdra könnunarprófa fyrir níunda bekk var í síðustu viku ég held að skólastarfið í grunnskólum landsins ætti að halda áfram samkvæmt þeim áætlunum sem lagt hefur verið upp með mikil vinna lögð í undirbúninginn að þessum samræmdu prófum sú vinna er farin fyrir gíg nema í stærðfræðinni

nú eigum við bara að vinna eftir þeim áætlunum sem skólarnir hafa til vors og gleyma þessu og sjá svo til nota þetta sem tækifæri til breytinga og sjá

hvað við gerum á næsta ári en þetta hefur verið notað sem viðmið í framhaldsskóla ég veit nú sosum ekki í hve miklu mæli samræmd grunnskólapróf í níunda bekk eru notuð sem viðmið

framhaldsskóla teljandi stór hlutur prófanna sem er notaður á slíkan hátt þannig að ég held að við ættum ekkert

að velta okkur upp úr því námsmat í grunnskólum á Íslandi í dag samkvæmt nýrri aðalnámskrá er

í flestum tilfellum leiðsagnarmat sem nær þá yfir langan tíma og er stöðugt stöðugt í gangi og ég held bara að við eigum að halda áfram á þeim forsendum ég treysti námsmati grunnskólanna fullkomið fyrir inntöku nemenda í framhaldsskóla og ég held að við eigum að þróa okkur í þá áttina og breyta núna svolítið hvernig við vinnum varðandi svona próftöku nemenda samræmdra ráðherra ákveður á miðvikudag hvað verður úr fiskbúðum landsins samkvæmt nýrri úttekt Alþýðusambands Íslands mesti var verðmunurinn hundrað þrjátíu og tvö prósent eða ríflega krónur á hvert kíló tuttugu og eitt prósent algengast var

fjörutíu til áttatíu prósent auður Alva frá a s í velkomin segðu okkur nánar frá þessari könnun sem þið fóruð í þetta voru fiskbúðir og hefur verið þannig séð hann er náttúrulega gríðarlegur upp í hundrað þrjátíu og tvö prósent verðmun algengur verðmunur var fjörutíu til áttatíu prósent helmingur af vörunum var fimmtíu prósent verðmunur

þá var mesti verðmunurinn á

níu hundruð og níutíu krónum

tvö þúsund

það þýðir að ef þú ætlar að kaupa eitt eitt kíló þá geturðu keypt tvö í

þetta eru sambærilegar vörur það er einhvern veginn þú getur ekki útskýrt þetta með einhverri betri þjónustu það er kannski

milli vara en þetta er

óútskýranlegt renna yfir fleiri tegundir ferskar fiskibollur voru ódýrastar á tólf hundruð níutíu og átta en dýrastar

fjögur hundruð og níutíu þarna munaði ellefu hundruð níutíu

útvötnuð eitthvað sem maður myndi halda kannski að kostaði

fimmtán hundruð og níutíu eða dýrust tvö þúsund

en samt var þar ódýrust átján hundruð tuttugu og þrjár dýrust á tvö þúsund og tvö

samt þetta mikill

sem Íslendingum finnst góð með kartöflum og smjöri þar er hún ódýrust fjórtán hundruð og níutíu

skoða verð og gera verðsamanburð jú algerlega þess vegna er þetta verðlagseftirlit svo ofboðslega mikilvægt við erum náttúrulega eini aðilinn á Íslandi sem er að sinna svona verðlagseftirliti og á Íslandi er neytendavitund ekkert sérstaklega sterkt og það má kannski

sveiflum í verði það er verðbólga fram og tilbaka og það eru kreppur og svo framvegis og

miklar sveiflur í verði

niðurstöður ykkar þegar þið gerið ykkar verðkannanir hvar

að maður geti bara skoðað svart á hvítu hvar er ódýrast og

þetta er allt inni á asi punktur is við birtum allar kannanir þar

það vakti líka athygli þegar þið gerðuð þessa könnun að sums staðar vantaði hreinlega verðmerkingar ekki rétt já og það er mikilvægt að vörur séu vel verðmerktar

hvernig eiga neytendur

verðsamanburð í apótekum þetta eru bæði

þú ert að kaupa eitthvað yfir borðið

fiskbúðum er verðið bara á einhverri töflu þar sem þú lest af og ekki verið nógu sterkt eftirlit með þessu og þetta er

þeir sem reka búðirnar að sjá sóma

er þá lokið í kvöld við minnum á menninguna þar sem rýnt verður í gengi íslenskra tónlistarmanna verið þið sæl